Wawan wailita numo himbe hedi laabi volde je jamanu. ngam himbe do naftira be laabi volde jamanu masin, ngam mai be wawan be wailita numo ummatoore.